Namirgel peepaaji kan, non no ngel namirta peepaaji ɗin kanjun woni, ngel ƴakkai koñ, ngel ƴakkai peepaaji ɗin, ngel taƴi-taƴina ɗi, ngel ciccita ɗi, seyto ɗi namake, ɗi garti banaa sonndi.